أول إشي إتأكد إن التيشيرت <hesitation> نضيف ومجفف شوي وإذا كان في تجاعيد قوية من الأفضل يتبلوا شوي بالماء بعدين تشغل المكواة وتسخنها بعدين تحط التيشيرت على سطح مستوي ويفضل يكون لوح كي، تبدأ بالأكمام بعدين تنتقل للياقة وبعدها الكتف وأخيرًا باقي التيشيرت، وإذا كانت المكواة فيها بخار إتأكد إنها على الوضع المناسب للقطعة اللي بتكويها.